Kiti nra listoga listoga no nrida ikuti no'o to ho o on. animal casi nridaikutiti xinru listo ta ñakiti nregaña ngu tina, tina ngu nregaña chi kitijan tá dikuan ña kanioti dikuan na ka na danrokoti solito nada kii o'on iño kii ta kisao tá kutini neti ña ni nrixa ni chín kitixhí ni kixa nidata nru xanati na nguana ngu ho o on. tantita chini vii ho o on. kukiniti xhiota pus kiti kiti ngu kiti ho o on. oga na chikitoniti tada mio ta tinayó.